Nah men ku waktu kecik kan galak di doson tu biasoe jam sembilan la tido karne kene marah umak pulek kan galak begadang dak sehat katek e nah men mikak tu kan karnek la besok ade kesibukan kan ade gawean jadi jam tido tu kadang dan nentu kadang empat jam tido kadang lapan jam kan apelagi kuliah pulek kan balek kak dak nentu kadang tu e ngejar dedline tugas kan nah aku tu biasoe tido tu men ini e dak tek kegiatan siang tu biasoe lapan jam cukop tedo dari jam sepolo bangun soboh kan tapi men la kuliah kak kan kadang tu kitek tu banyak tugas banyak tugas kan banyak kegiatan kan kadang sampe malam begadang jadi jam tido tu kadang dak teratur dak teratur e tapi ini biasoe men dang di uma e di dang kecik dulu pas kecik dulu e tido tu biasoe dibawah jam sembilan jam sembilan dem magrib tu akutu biasoe magrib tukan ngaji kan ngaji dem tu langsong sembayang isya sholat isya kan Sholat isya bosek tegal biasoe dem tu jam sembilan balek jam sembilan dem dak dem bosek tu harus balek cuci kaki dem cucik kaki tido nah pacak bak pas dibangon e gek dak susah nah men disikak tu dem kadang tu dak terator tido yang mane nak tido tido kadang pulek tu dimane tempat kadang pacak tido di ruang kelas kadang tu di ruang kelas kadang dem kuliah tu kan kurang tido ngantok nian tido kadang tu dodok dikit be di sopa atau ape di kursi kan kadang tetido abes saking ngantok e